नहीं मानुष जाती के क्लोन बनाना नैतिकता नहीं है। अगर कोई एक मनुष्य कुछ काम करत है तो ओकर क्लोन बनाना उचित नहीं है। एक आदमी के अनुपस्थित पे दुसर आदमी ओकर क्लोन काम कर ही। एक आदमी दु जगह पे उपस्थित रही तो समझ में नहीं आही की सही आदमी कौन है और गलत आदमी कौन है। अगर गलत आदमी कुछ करही तो सही आदमी के सजा हो जाहि और सही आदमी कुछ करही तो गलत आदमी के फायदा हो जाहि।